زه تازه ګیاوې خوښوم. تازه ګیاوې قوي بوی او خوند لري. په تازه بڼه کې د ګیاوو غذایي ارزښت زیات وي. وچه ګیاوې هم ګټورې دي، خو تازه یې غوره ګڼم. په ځانګړې توګه د نعناع، هيل، او زعتر تازه بڼه ډېر خوند کوي. خو کله چې تازه ونه موندل شي، وچه یې بدیل ګرځي.